Toh curaizey wo day da gaba ka ɲga fiti te kulu saajo ra day no i ga koy ka du waŋkaŋ ga te subu wane ga te, waŋkaŋ ga te tuuri ize wane mo ga te ikulu i ga ni dundum ga ka day no, ka ɲgay hari cina matekaŋ bor ga ɲga fu cina nda yaadin no i ga ɲgay hari cina nda. Ka'ka ka ɲgay hari daabu mo, kuma ba hari ga ka, a si duway, i go a ra ga ɲgay gwaray te, da i tun gunguri daŋ yaŋ se i ma du ɲgay kosu-koosu ka daŋ, ka daabu i ma ka'ka gwaro ɲgay hari ra. Noodin no i ga fombu, noodin no i ga gunguri daŋ ka fombu kala izey ma beeri, haikulu si duway i go a ra mo. Da karji no i du, haikulu kaŋ i du i ga zaaka ka dake cinday ba gwandi bumbo i ga daŋ a ra ka'ka ka ɲgay gwaray te i baasi mo kuma a go ce karji nday karji bumbo no i ga dundum ka'kande ka te day fiti ka ɲgay gwaray te a ra. Cinday ma daŋ subu, i ma daŋ kulum, i ma daŋ mili-koosu haikulu i ga daŋ a ra day, i go gwaro a ra mo yaadin no i ga soobay ka ɲgay cina yaŋ te da, kala a ma to matekaŋ i ga ba, ka ɲgay gwaray te. Yaadin no i ga fitay te da cinday mo ikaynay ga ɲgay hari daabu no, matekaŋ di ka mey ize kayyna ka a se ka ɲgay gwaray te a ra yaadin. I baasi mo, kuma ni si diyay mo hari si duway, haikulu si duway haidin, haŋkaŋ irikoy baŋ ka te day no, ɲga no.